Ja'a xaxaí inteyu chón chikuxada iin, mino nakuu iin nrute mino chón ante kikenda kiteda kixi kanda ñuu ndakinda nde dexteda nada rute nada chenda chonda tenda chote nuu nii nduyuan texuu ujun tavanda xa'a machoxi tavada oti kendomi té minote yuan tikuanda ndakuin ndakain nikutikunda iin akunda iin ya'á nga iin, iin ujun vixii ine yute tikuin ti'í iin kiti yute yuan katinda té nava kunte nii xava xuu uha kitinga njua kuian kuii hi nada te xava'a kachina kachitaí tavatikunda nada xa'a xii tiyua yuté ixkeda tikuan xii yo'o kana yikon kana iin tikaxtila inda iin xhinotikua nama'a njotexua nikuaxixuan tukuan kua njada iin tinu chón.